Ọya eyi, ọya ẹpa, ọya ẹta, ọya ẹne ọya ẹhọ, ọya ẹhili ọya ahapa, ọya ahata ọya ahane, ọya igwo, ọya igwoleye, ọya igwo ẹpa.